أنا أتمنى أتعلم الإنجليزية عشان أسافر الدول الغربية وأتكلم مع الناس هناك بحرية واستكشف أماكن جديدة، وأتمنى أتعلم ألماني عشان أشتغل في شكة ألمانية كبيرة وأحقق طموحاتي المهنية، وأحب أتعلم أيضا اليابانية عشان أفهم ثقافتهم الغنية واقرأ المانجا وأشاهد الأنمي الأصلي، أنا أحب اللغات بشكل عام، وأحب أتعلم لغات جديدة عشان أوسع مداركي وأطور من نفسي.